setau sayo binatang yang aktif di malam hari tu ado duo, pertamo tu burung hantu, nah burung hantu ini dio kalo malam tu suko keliaran, dio aktif nyo di malam hari itu nyari makanan, kayak tikus, seranggo-seranggo kecik, tapi kebanyak an dio makan-makan tikus, nah kalau siang nyo dio tiduk, dio emang hewan-hewan nocturnal gitu kan aktif nyo di malam hari, yang keduo itu kalong, nah kalong tu aktif nyo jugo di malam hari, dio nyari-nyari makanan kayak buah, kadang tu segalo macam jenis buah tu di makan-makan dio, kek buah-buah mangga, jambu, nah dio tu suko makan kek gitu, jadi duo hewan tu menurut sayo aktif nyo tu di malam hari.